نقدر نكتم الانفاس ديالي تحت الماء يعني واحد المده ديال الدقيقه حتى ل 2 دقائق يعني هذا هو الحد الادنى بالنسبه ليا ديال كتم الانفاس تحت الماء